Ai heina horai hanuai na, amai diakono- diakono taudia na <hesitation> vadam. Na vada- vada eh- vada karadia <hesitation> karam na, ala alam- ala ala eh- ala ala baderea evaram hanuai. Bena idia ina, vada herevadia na ina horai na hanuai na, badaherea dikadika. Tauma hanua iboudai, maragina ela karukaruna ela bona buruka'na nana, diakono edia vada, herevadia <hesitation> karam. Bena pada tai, amai hanua haroro tauna s- ese, hai diakono <hesitation> vadam taudia na <hesitation> hamaorodia, edia diakono dagina bae ato diho, bena, edia, vada, daka kotadia o unuban bana idia na, <hesitation> kotadia. Hanua taudia seh <hesitation> kotadia bena, idia <hesitation> vada'va lalonai hanua taudia seh, eitadia davari, bena kotai ehatodia. Idia beh heina <hesitation> kotam, heina horai na <hesitation> kotam lalonai, ma edia diakono dagidia ma, <hesitation> gaukara <hesitation> iusidiava, <hesitation> gaukara laidia va. Toh nama kerere una dainai haroro tauna seh <hesitation> hamaorodia umuin, na umuimui diakono dagidia na do ba'hatodia diho, bona kota seh umuiemui, case baea maoro maoroa, gabeai umuiemui diakono, daka dagidia ma ba'abidia lou. Toh idia bena, diakono dagidia beh idia beh doh- kota- kota beh doh elaom lalonai, ma hari diakono taudia seh ma haroro tauna madi ma eha kotaia. Anina beh ehgo- <hesitation> henandaina beh <hesitation> gwa, umui beh daka dainai, oibe edena siahu'ai, o edena maoro'ai, ai diakono taumai o'hamaoromai emai ofes amai dagi baia atodia diho. Bena haroro tauna, ha- hanua haororo tauna seh <hesitation> hamaorodia, unu hereva na dia lau seh lau egu dibai evana lau egu aonegai, umuiemui, umui na'hamaoromuim, na mui dagi ba'hatodia do na, tauma lau daeguai an. Haroro taudia na bishop'ai dan <hesitation> dakam bena bishop'ai- bishop beh moderator evana daka, <hesitation> hereva henidiam. daka lalonai da una, diakono taudia eha bena, kara haidia <hesitation> vara, bona una kara lalnai, na thursday hanoboinai guriguri tai, toma- <hesitation> tomadiho tai, haroro tauna beh <hesitation> guriguriva, ah ena kisini beh, mereki kapusi galasi gau <hesitation> makoidiava. Toh ta na seha erea. Iboudiai guriguriva dainai da, enari bona guriguri eore bena, dubu taudia bona, haroro tauna, ma ena bese ida, edae, <hesitation> kisini bae- ruma baea sekea. Lalnai <hesitation> vareai neganai m- mokan mokan- momokani momokani na, kisini, mereki kapusidia windodia bona galasi daka daka na emakoidia bena, kisinina vaitan eha legelegea evana unu bamon. Bena, madi, suspect ta seh davaria. Toh una dabanai beh, hanua taudia ela haroro tauna ena ruma madi eha goevaea. Gabu <hesitation> ha'goevaea l- lalonai momoru bae nege, unukai, diakono edia sea ehelaida- ehe- eheis- eh- diakono edia f- hani, edavaria na momoru gabunai. Bena na sea muridiain- sea henudiai na, lada hani hetore. Hahine ta bona tatau, toi. Unu- unu lada padadiai ta beh idau nega- ta beh na vanega mo emase. Ma hari oredia, rua hari hahinena bona hari- hari lada oredia rua na doini mauri. Toh hari vada taudia edia marere taina na unukai eitaia davari bena, toh na ina case na ina horai na still na, <hesitation> kota- eh- doini <hesitation> kotam. Kota na still on, bona, na daka baie, baie ha'maoro maoroa. O baea- baea daka, io baea, maoroa- <hesitation> bae maoro maoroa. Io bena, haroro tauna madi na heina na madi, gariai <hesitation> nohom, vada ga- vada taudia garidiai <hesitation> garim. Bana vada taudia dan ma, lalodia <hesitation> hisihisim bana edia dagi <hesitation> rakatani eh- ed- eh- edia da- edia da- edia daka, dagi na, ediom- <hesitation> edi- ediom ehk- <hesitation> kokidia. Na dainai, hari diakono taudia na, ina horai na still mai- doini mai- mai badudia ida, enohom. Bona kota seh umuiemui, case baea maoro maoroa, gabeai umuiemui diakono, daka dagidia ma ba'abidia lou. Toh idia bena, diakono dagidia beh idia beh doh- kota- kota beh doh elaom lalonai, ma hari diakono taudia seh ma haroro tauna madi ma eha kotaia. Anina beh ehgo- <hesitation> henandaina beh <hesitation> gwa, umui beh daka dainai, oibe edena siahu'ai, o edena maoro'ai, ai diakono taumai o'hamaoromai emai ofes amai dagi baia atodia diho. Bena haroro tauna, ha- hanua haororo tauna seh <hesitation> hamaorodia, unu hereva na dia lau seh lau egu dibai evana lau egu aonegai, umuiemui, umui na'hamaoromuim, na mui dagi ba'hatodia do na, tauma lau daeguai an. Haroro taudia na bishop'ai dan <hesitation> dakam bena bishop'ai- bishop beh moderator evana daka, <hesitation> hereva henidiam. daka lalonai da una, diakono taudia eha maorodabaem bena, kara haidia <hesitation> vara, bona una kara lalnai, na thursday hanoboinai guriguri tai, toma- <hesitation> tomadiho tai, haroro tauna beh <hesitation> guriguriva, ah ena kisini beh, mereki kapusi galasi gau <hesitation> makoidiava. Toh ta na seha erea. Iboudiai guriguriva dainai da, Enari bona guriguri eore bena, dubu taudia bona, haroro tauna, ma ena bese ida, edae, <hesitation> kisini bae- ruma baea sekea. Lalnai <hesitation> vareai neganai m- mokan mokan- momokani momokani na, kisini, mereki kapusidia windodia bona galasi daka daka na emakoidia bena, kisinina vaitan eha legelegea evana unu bamon. Bena, madi, suspect ta seh davaria. Toh una dabanai beh, hanua taudia ela haroro tauna ena ruma madi eha goevaea. Gabu <hesitation> ha'goevaea l- lalonai momoru bae nege, unukai, diakono edia sea ehelaida- ehe- eheis- eh- diakono edia f- hani, edavaria na momoru gabunai. Bena na sea muridiain- sea henudiai na, lada hani hetore. Hahine ta bona tatau, toi. Unu- unu lada padadiai ta beh idau nega- ta beh na vanega mo emase. Ma hari oredia, rua hari hahinena bona hari- hari lada oredia rua na doini mauri. Toh hari vada taudia edia marere taina na unukai eitaia davari bena, toh na ina case na ina horai na still na, <hesitation> kota- eh- doini <hesitation> kotam. Kota na stil on, bona, na daka baie, baie ha'maoro maoroa. O baea- baea daka, io baea, maoroa- <hesitation> bae maoro maoroa. Io bena, haroro tauna madi na heina na madi, gariai <hesitation> nohom, vada ga- vada taudia garidiai <hesitation> garim. Bana vada taudia dan ma, lalodia <hesitation> hisihisim bana edia dagi <hesitation> rakatani eh- ed- eh- edia da- edia da- edia daka, dagi na, ediom- <hesitation> edi- ediom ehk- <hesitation> kokidia. Na dainai, hari diakono taudia na, ina horai na still mai- doini mai- mai badudia ida, enohom.